حشرات ډیر ډولونه لري چی ځيني یی په لاندي ډول دی لکه، مچان، ملخان، پتنګان، پروانې، کمبلې، ستنکې، اوبازکې، او داسي نور